Oshinamwenyo konyala ndihole neenghono adishe, oo ndihoole ombwa. Ombwa ondiihole shaashi paikando ihapu ombwa ota ikala ina oha ikala ina eendunge yoo natango oili yoo kaume komunhu taidulu oku kuvatela moinima ihapu. Nandi shune komukalo eshi kwali hatu putuka, ondakala omulifi woimuna oikombo neengobe ashike ouna ndalololoka oha ndidilu okulongifa okambwa kange oko ndili nda deula okulifa oimuna. Ngee ndati oikombo naikaa lukeko kwinya ile naika kelelelwe ota kadulu kekeitaleko. Iyaa nouna nande okuli ndeipyakidila nasha, okambwa aako shaike kamono oimuna ili poluvanda aapo, otaka dulu yoo natango kekeikongolole ndee take kei yiidilile takeyuudwile koshuunda kwinya ame shange okuya ashike okupatako ombwa natango ohaditi ondiihole shaashi oili yoo omuvateli ngee tashiya poshivelelwa, otwa kala noku putuka hatu kongo oukongo, hatui moukongo mwinya ndee ombwa otai dulu oku kwata nande okandimba ile tutye ngoo nee nande omywiyu ile pamwe nikifa keshe ngoo nee oshinamwenyo osho shili hashi kongwa paukongo, ombwa oyakala noku vatela shihapu shoo osho handiti ombwa oyo oshinamwenyo ndihole noili kaume kange kopofingo fiyo okeluwa aali